चॉकलेट कई प्रकार के होत हैं जैसे मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, बेकिंग चॉकलेट, सेमी स्वीट चॉकलेट, बटर चॉकलेट। सबही चॉकलेट स्वाद के अनुसार भिन्न भिन्न होत हैं जैसे बिट्टर चॉकलेट का स्वाद कड़वा होता है। मीठी चॉकलेट का स्वाद मीठा होता है। सेमी बिट्टर चॉकलेट का स्वाद हलका कड़वा होता है, डार्क चॉकलेट हलका कड़वा होत है।